Istolia ya maisha yani fuma mnono so nemwi fuma mnono ni kangala kuli bimbi uza mama mamito alipo ila baba twa baba uu- watu- watu- watupukile fuma anyunyu bidi watusenda tuwanju kwikala nawe wanju somesha iyo kwene bibi mzaa mama nam yakusaidiana na mama yaku- yaku chino tukulonda yatupela paka twafika mpani ishule ya msingi ichi soma kuli lailabi fuma chekechea paki la saba nga- ngame la saba ifomwa nasoma paliuchile paapwa pape fuma fumu wani paka foom foo namala elfu mbili kumi na tisa mwezi wa kumi na moja, mwezi wa kumi na mbili matokeo yafuma pano yafuma matokeo naya ya naliinga kuuchocha cha kilimo chilapa upapale kaa nasoma miaka iili pano nasoma namala naya kuli Tunduma kuli shangazi wakwena mama na kujifunzi cherehani nika alangati miezi itatu inapiluka mala tapela Twashindana napilu kaniza nikalapa pano nika lapa najifunza najifunzaa nayu kumbeya kujifunzi cherehani ndo vintu vinina pano najifunzaa najifunza cherehani inama nikusuna inawela palo nawela nafu ilichibanda chani kuisu mil ni mkola kwa kweinipa lakini ichangamoto ipanindina yo papa kubu taji wakwe ndezeshi biashara anem mala ni kweneli nibwane asim namaka iyonsi yamana apela ngalib <hesitation> amwalibu ni pene wastaafu. Impia azizi zakuti ampele ni- ni apele kakaa apelu nguto wani nia <hesitation> ali pape ikubidi pamba ndeni mkola ndonu mutaju wane funguli dukaliavi <hesitation> tavi tenge ivatambala nasuma mummu kwene ali vivyo